Ain razas que son artificialis i los probis perrus no son escapás d’alental bien. Alogu tamién tienin pobremas de güessus.